Laha zaho zô ro ho nahavoatondra kafe amin'olo igny nefa tsy sitraky ny foko raha igny, de miala tsiny aminy aho vôlohany indrindra hoe: tena azafady madamo fa tsy sitraky ny foko nanao regny fa voatotoko tasin'ny kafe igny.